Maha-tômôbily ny tômôbily malôha misy pneu efatra, avy akeo amin-jainy <hesitation> misy motera mampandeha azy, avy ake amin-jainy misy iny karaokany be igny avy ake misy volant avy ake le sez- m- le seza agnatiny aka igny, zay, avy ake misy varavaragna tsy maintsy misy varavaragna izy mba iboahagna ndraiky idiragna agnaty akao.